Tyondo nepaishe ait nepo kemboi ko seseet, seseet ko paishe ing' ko uu sek- sekyuri ripsei, ak ko ripsei komanyo cho- chorindet ako ripe komanyo tyondo ake tokol ama nyo komasire komasire kuurkeet, ako riipe chi- chii ake tukul ne imuch kotindoi leluut ne yae, korook koo.